موخرا بقيت صناعة البيتزا والمعكرونة في البيت امر ساهل وعادي جدا لكترت الوصفات الممكن تلقاها في الانترنت وطريقة الإعداد بي الاضافة لي machine الالات الكتيره البقاء متطوره دي الزول بشتريها وبصنع بيها وبصنع بيها يعني العجانات <hesitation> بي اختصار الموضوع بقي ساهل شديد يعني انك بس تحضر المواد المطلوبه وتتبع التعليمات من ايى فيديو في البوتيوب بتقدر تصنع البيتزا او المكرونة في البيت